तोर त खाएके लागी ठौना जहवा फेरी थाह । कहवा <noise> कथी पवेसही कहवा कथी पवेसही कहवा खैले कत्सनक दृस्य हसै देखेसै । कहवा खैले कस्नुक माहोल हसइ । कहवा खैले कतहर रमाइलो हसइ । कहवा खैले कतहर रमाइलो हैन हसइ बणा तोर थाह हैन्से सब ठौरावा तुइ देखले कि कथी नाही त मोर थाह एसनक एसनक बारेमा । याज काल फेरी अ लौठ बणही सुनइ वाते खुलाईली तोरफेरी उ बतवा थाह लौठा खैना ठौना । अ वाते गेल हलहु खाए <noise> फेरी अ रपतिया तिरवा फेरी गहनी माजा ठौना लिगले । हैने कस्का तुइ थाहा पौसाही याते एसनक खैना ठौना बणै वाते एसनक खैना ठौना बणै फेरिका हसे डौल डौल गुणस्टारअक खाना बणै । हैने कस्का सब तोर थाह मोरहुके सुनाउता कि फेरी जैबे एकदिन लौठ ठौना तोर थाह हतौ जौ कह याते वाते बरु <noise> सङही जेबहु बैकावमा <noise> चण्हके हौ बन्ताइ न ।